Oime mopetï mɨmba, jaeñoma jou kua mambu jeiva, mua mɨmba raiko jee oso panda jei supeva, oimeviko aipo maenduga mɨmba jokuareño oikova, yaesa jaeño jou, oimera iru